الآلات ممكن تنتج أعمال تشبه الفن. بس الفن الحقيقي يعبر عن مشاعر و <noise> بشرية. وهذا ما يمكن الآلات أن تحاكيه بشكل كامل.